Nii aii roki eighti ngongmo ongo koma kongako ahmarong ahmaku ai tikite manni tokuno mirong, toku noo miro roki hoiki ngong kingkingi ong kara pahpahkarei kukongnong. Aii ong kara pahpahkummo nokongnong sukuruwe' kongi nong ngawamong toku sukuruwahkiko ngopehhnong impah ongko pepa toku ngone ngopenong muukourukii ngoyengkong ho ong hiya rungirungong ong kara nowo ngawah ngongong. Impah ong riku spare part ho riku onoheunong. Nii eghti ngomo ongo konga ahmarong ongii o'ko toohuii impah ongi tisia woitong owo tiwo tongno ho pikihetii sipakawah ummiyu ahmorurong ahmorumo nomorurong kiayaku hu'hetuiyong nokongnong aii ehkong ahming aii tokumuhenong komimoring. Tiki te aii noru sipakawah ongi koto kongako monono naiheki nong ahhkungnong ahhkushu ahkungu piro imakoro kuugite korumo tuuku toko tiihumonong nohunnong runoro impa ho hiya ngoihe nahahno hoko rori' toku newakong tiwo ngoyee tong tiwo tihunno nii roki rono konnong nong rono muro konga ti ronokoh meng ngono ronnokoh hipangii nong owo ri'nono rono mirong impah namaku ongwako tiwo ngoyii tong nii huhumuro nonno sipakawah sukurukori huung tiwo goohnong ai suspending ngamaku nokongnong kotah aii tokuko noruno muhenong sukurukori